Janubiy afrika madaniyati ko'p millatli va xilma xil zulu, hosa kabi etnik guruhlar an'anaviy musiqa va raqslar madaniyatining ajralmas qismi nelson mandela kabi shaxslar ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi.